Luk nuŋ tanghe kan kane, kashong mi williŋ she, shong kan bang yiɓe nu, ɓan tang, na rabrare ka shong mi williŋ she kan ko ayuba nunu, to na na gbunungli luk nuŋ tanghe ko kan kane, akwai, nungkwele kanin laɓale, ni laɓa shong ni laɓam lotwi ɗwa, to kan luk kakwe monan na nui, luk nuŋ tanghe ko kan kane, ka shong ka wishing she, shong nyam, nyam ɗawisu, <noise> to wili mwana shanghi, to luk nuŋ tanghe ko ka shong kane ka shong ka wishit she, shong nin folem shee, ye luk nuŋ tanghe kaki kan kaneni, ka wini shang shimi, kwen ye luk nuŋ tanghe kan kane ka shong ka wishit shee.